<hesitation> Karazana laoka ndreka mety ohatra hoe eo amy roanjato akeo karazagna laoka satria misy le an-dranomamy a de misy le an-dranomasina de misy a le agnatina dobo de misy le hoe madinika de misy le maventy de zany.